अगर द्वोफरा मां मैंमु खाणों खाणों ते सिर्फ पांच मिनट छिन। त मैं कुछ नि करोलु, मैं सबसे आगे द्वी अंडा निकालोलु, तेकू आमलेट बणे द्योलु अर ते आमलेट ते खे ते एक गिलास दूध पी द्योलु। यो जरूरि नी चि कि आप द्वोफरा खाणो मां भात दाल ही खाला। कुछ अगर आप मूं समय नी चि। त आप यो तरीका भी अपने सकदन। फटाफट आमलेट बणौंण अर ते दगड़ि एक गिलास दूध। पांच मिनट का भितर यो काम व्हे जलु।